Yi neranash mandray neynash, dratoron nashrane lim lina shrak lim <hesitation> nillꞌ llrawnane naronin ngwan chsekꞌna' ta gak x̱op gak x̱oodii no, roninguwen <hesitation> lan par kwerp xtano ne nenara ksaknara este kosna shirakə, nesana sekna temporad na bayni- nii riora rabuen to gra cos naꞌ shiraka siknara nieta sirakwabay nena limə narax man- mandrin ne kon lomonəe ne yimariaguedo ra komin lora aksak to pepin skacheria na to limon wo gaksakꞌ to kald to kadl yetzi to kald guedkolaa to kald este kald bal goon niria este rie limonone se rie- rie- rie rienanto sabornillii será buaning zlagdochre.